Sintetik go'sht laboratoriyada o'stiriladigan go'sht sifatida ko'rilganida, bu bahsli va qiziqarli mavzuga aylanishi mumkin. Ba'zi odamlar sintetik go'shtni iste'mol qilishni ma'qul ko'radi, chunki u ekologik jihatdan barqaror va hayvonlarga zarar yetkazmaydi.